Imi muku ɔnegba, migbama mi fya ewiri, kuye ngufo mi fya ewiri tayi mo. kuwongu bwɔkwɔ kinze kiyi mikpomo-o mi fya ewirimo, mikyi ku emi edo ka ewiri liy komé mu lyi kembo iyi enyi, kuye ngufɔ a ejiji mbafo ɔgbe ewiri edoma bibi ma aku awa nyi mo ejijiri ɔgbeyi edoma tẽtẽ mihsé bimo kuwo bwɔkwɔ o book uwukpo mu kokpo ngu, mu kokpo ngu ojames ku zanzu t`la kiyi idu maté anegba tayi ezo té anegba aku ezu mbuugho le gba egba ishemi gyo. mu lji kembo iyenyi mi mate egba ma aku kiya ingyi bwɔkwo kirala kunyo ugu uwéwé. Onzu uwɔkwɔ aku nbenbe eri kiya, kiya lgyi rimo ba ki gimitu kuwo kwɔle egba ishémí. mafo migbi wo rishi lygu ewulo iyi utu iyi utu, miya mi gbayala lyama, ewulo lyi rishi ishémi obe uwu rishi. Ri shemi kuwo ngu bwɔkwɔ, onene ngɔ fya mo ɔnu uwodu uwodʊ gba agba aku rishi ngɔka igbomo ngɔ fya ma ngha ɔnene ngɔ kpamiji ɔnu uwodu uwodu onu uwolɔ igbomo ngɔ fya ngha, aku mate egba bwɔkwɔ inyɔdɔle ngɔ. ngɔ fyamode, ngɔ ritété ji ba evya usɔ kari gbaki de gba ngɔ gba ngɔ fya, ngɔ bi ye angbule, inyi aku tayi mo kuwo kwɔle kuwo kungu gba ekeyi rishi rishémi. mu keko ngu ba ute, ba utu ushémi awu ngɔ yi, mu isɔ mobi ngɔ yimu isɔ mobi inyi aku maté ngɔ yi mu elu ikpalama tayi mo ngɔ fya mo ba ngɔ nkpeemo kuwo kwɔle ji evya eredo, evya elo yifu ji ba evya eréwo gba ewiri enyi ibi lɔyima le, maté isu, orogo, i to ngɔ lo kari moba evya eredo, evya uwo mode shi ngɔ bi lɔyima udu ubwɔkwɔ ishémi kgena. imi migy ma la ku ifya ma zizo te enzu gyo lo bo kha loso megba, egba bwɔkwɔ ishémi awu, ngo gbama gba pkayi, ngɔ gbe kyangha ɔse ma, aku yi bwɔkwɔ ngɔ fya yi ebi juwo ngu ejijiri ko ngɔ fya yi epu kuwo ngu ejijiri mba bwɔkwɔ obo wungɔ yi mewu. Mɔmɔ ngɔ fya kiya igi irimo mu utumɔmɔ, mɔmɔ ngɔ fya iyi ngɔ yayima, mɔmɔ ngɔ fya lyi bwɔkwɔ ngɔ gbebwama la enzu nbafo. mu egba yi ufu nyele gba me wa ezu mile lyi kwonze, egba yi utu nyele mi wa ezu mi lyi ugwu uwopo egba lyi utu nyele mi wa ezu mi iyi ugwu uwola, egba nyele ji mba mi gwa mi bwa ikelegbe mu omakarata mi odi giri kenan jiba mi bwawuma lé bi élé miwa lé aku mu egba yi utu, lyemo ji ba mu imbwama aku egba iyi utu. ko egba yi utunyele ji mi ti oko mayi egba lyi utu nyele kek lele miyi emye wala, ukpenyi eyi mu mo makarata'a primary uwu o class uwola. umye mi uwufo ba eyi mu ugwu wezu uwopo uwufo ba eyi yemo lyi ugwu wezu uwoze. lebi irimbola iwomombo, la ogele uwu ewumba aku mu eduma lyi ut, kuwo kwole eduma lyi utu mi miyi mu ɔnye muma layi. ngɔ gba, ngɔ gba ikpakpa bibi ma aku ikpakpa mo. Ngɔfya yi embic ubᴏse, aba ku egba lyi awanyi, ngɔ bga yie mu ovya wu orada, ovya uwu uworêngu ba ku lybema la gbeyima ngɔ fumo ɔnu mo ubwo, ékéyiba rishi bingagha. kiya iggi bwɔkwɔ ri kpanzu ewo gba aku, aku ejijiri mbula ɔlu uwu kenze, gba mafo lki ku emiyi edó ki mu rishi, ngɔ bwa ikpakpa ilɔma ngɔ fyiri yimo to ngɔ ngɔ ri ɔwe mɔmo, ngɔ wo akyaga mɔmɔ, ngɔ gbe yima, ngɔ pulayi aku akawa mɔmɔ, ngɔ to mɔmɔ ngɔ yayima mɔmɔ ngɔ to mɔmɔ ngɔ bwaba ma. kpiri nyele aku mu guze wutu ngo kuwop kwole imi la aku lyami te ishemi ikale eduna lyi utu ishémí ikah eduma lyi ogwamnatimo, kuwo bwɔkwɔ kwuye ngunanguna ngɔ yi <hesitation> mu kugbe ngu ozu mo ngɔ gyite ngɔ yimo ngɔ yimo ngɔ yimo, ngɔ rigbo ozate e kuye kuwo mye kuye kwɔ lɔte kuduwɔmo, ama ngɔ shému kize ngɔ shemo iyangha ewu ikumoo ngɔ tɛ yi ngɔ meji, inyi aku egamo eduma lyi utu ma bwokwo ishémi kena miyi mu kwome ngwu onzu mo. Mu kwɔme ngwu emi, gba aku rishi le ɔnu migyite mi wo kudu, onene mi wɔ rishi mi mo one mizo mini wo kudu mi wɔ kudu mo mu ngɔ mogba lyami, mi yi mu kwome ugwu onzu mo, ama eduma yi ogwamnah ko gɔ yi mu ofya ipuma ngɔ bishi opu, ngɔ yi <hesitation> kiya kize ngɔ mu riyi layifo ngo bishi opu de, udu uwu bwɔkwɔ lnyi lshémi lbamo gba inyenyci <hesitation> egba lyi utu aku ikpenyi mu, ikpakpa lyi mɔmɔ, éshi lyi mɔmɔ oshata eyi momo, aw nylyi mɔmɔ efye lyi mɔmɔ isu lyi mɔmɔ, orogo eyi mɔmɔ lyi riba riba riba, igbaaiyi mɔmɔ, inginggiri, ewiri iyi fo llo onzu inyashi yi eduma ewo. mo lyi bwɔkwwɔ lgi lo onzu inyashi yi utu gba aku éshile, iyifo ngɔ gba yiye mate orodo angɔle gba ngɔ gba-o ngɔ wome mba ngɔ gbeyi ose. Ikpakpa inyele ngɔ gbe ɔse kuji kukpenyi bi, awanyi inyele ngɔ be ɔse kuji kukpenyi inyi la ngɔ fya ngɔ gbe ɔse mo lala ngɔ gbe lɔ yi kyangha. ngɔ lɔyi ma ofumɔ ɔnu mo, ba ngɔ lɔyima de ba amu rishi bingha. eduma lyi utu lyi opu yi, ngɔ ri ngɔ gbe eduma mo, akute ngɔ zala eduwo igbema kɔfi kofi mo, ewiri lyi bwokwɔ ngɔyi igbama ngɔ zayi la yi iibema mo, lnyi ngɔ zayi la elu ikpəlama izala inyi aku mate mweduma lyi ogwamnati ba ngo shémo onye nye ngɔ kah onyenye ngɔ shi umh-umh mgɔ shi kiya mo inyi, ngɔ kah mutu ruye kuwo, ngɔ wo eduma ewu igwu kgɔmɔ ngɔ ri kiya uboo, ewiri ngɔ enyi ikyo mesau igbongo ji bo ɔnu lɔma. ɔnu wu uɔma kuye. kubo ngɔ lɔma yima ngɔ kpalayi elu kyangha mesu lébi. igbo mo ngɔ rela <hesitation> mudu lyi oshata ukpenpo, ngɔ gba emudu lyi oshata ukpenpo, ekeyi igbomo ngɔ fya agbufu ukperada. emudu lyi oshata nyele igbomo omudu ukpenyi ngɔ yamu. To emudu ukpenpo aku edubu ukpenpo ekeyi ngɔ bo ngɔ pya egbufu ukpendo, ukpenlɔ, ku gbuhu kupenyi ngɔ ngɔ yaguma mu a dubu ukpenrewo mo ba edubu ukpenrewo la kiya ji bi iji ukpendo ngɔ molo ngɔ yi emillion epwo la edubu. éderi eranda, ma, to, kuwo kwote aku eshéshi ishimo nyenyi aku ifulo kadu ngo lu rigbe ingyi inyashi iya ngɔ ma la iyi bwɔkwɔ mgɔ loyi mutu ngɔ a wu ishimo dsi aku esheshi ngo bingha iyi bwɔkwɔ ngɔ loyi mutu ngɔ a wu ishimo dai aku esheshi ngɔ bingha iyi bwɔkwɔ ngɔ fya dun kusa nghagba ku ngɔgwu ishi anegba kekelele.